نختار انو تكون عندي الكتب على خاطر الكتب تحل بيبان ماتوفاش ملافكار و المعرفة معناها انت بش يمنعو عندك كتاب بش تبدا عندك الفلسفة الادب تاريخ العلوم كل شي فالدنيا لكتب تعطيه و تعطي فرصة باش مخك يكبر و مخك يتحل و تفهم الانسانية و تفهم اعماقها يعني دونك تتعلم مل تجارب و تعيش بيهم